ʻĀ, hiki nō ke hana ʻia kekahi ʻano papa ʻaina pākolu me nā pono lauʻai wale nō. Maʻalahi paha ka māhele mua ʻoiai he saleta a ʻike nui ʻia ka saleta me ka lauʻai wale nō, maʻalahi kēlā. ʻO ka paʻakikī paha ka māhele ʻelua, ka māhele e pono nui ai ke kumuʻiʻo. No leila he maikaʻi ka ʻimi ʻana i nā lauʻai i nui ai ke kumuʻiʻo no kēlā māhele.